شوف الشهرة سيف ذو حدين من مزاياها طبعًا إن الشهرة بتجيب فلوس بتجيب إحترام وتأثير، هذي كلها من مزاياها بس طبعًا من عيوبها إن دايمًا يكون عليك ظغط نفسي كمان فقدان الخصوصية، كل شي تشاركها مع الع تشاركه مع العامة، كمان ممكن ناس تتنمر عليك حتى لو ما فيك أي شي للتنمر الناس بيحطوك ويتنمرون عليك كمان الناس تراجبك على طول وكل خطوة بتسويها بتكون تحت المج.